hópur unglinga sem sprautar vímuefnum í æð hefur tvöfaldast að undanförnu forstöðumaður Stuðla veltir því fyrir sér hvort skaðaminnkun geti

leitt til þess að neyslan verði viðteknari besta leiðin sé að skikka ungmennin í meðferð risastór borgarísjaki ógnar nú

á vesturströnd Grænlands óttast er að hann brotni upp og valdi flóðbylgju tugir íbúa hafa verið fluttir í burtu í Hlíðarfjalli við er í fullum gangi þótt enginn sé snjórinn hún hefur öðlast nýtt hlutverk í sumar og hjólreiðakappar hafa tekið við af skíðafólki íbúar á Sólvallagötu eru með nýju nágranna sína sem sýna þó mannfólkinu nokkurn áhuga fuglafræðingur segir að hrafnar verpi í ríkara mæli innanbæjar

gott kvöld félags og jafnréttismálaráðherra segir að hægt sé að byggja hratt og ódýrt eins og sýnt hafi verið fram á á Bíldudal hann hvetur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að tryggja lóðaframboð og lækka þannig byggingarkostnað sem fyrst fram kom í fréttum RÚV í gær að rúmlega fimmtíu fermetra íbúð með innbúi kostar sextán milljónir króna

í átta íbúða húsi í eigu

á Bíldudal húsið er timburhús framleitt af verksmiðju í Eistlandi verkefnastjóri frá verksmiðjunni segir það engin geimvísindi að lækka byggingarkostnað á höfuðborgarsvæðinu haldi meðal annars kostnaði háum þar félags og jafnréttismálaráðherra tekur undir

leysir ekki þann vanda sem er skortur á lóðum og þar verða auðvitað

sveitarfélögin að koma miklu kraftmeiri inn og tryggja það að lóðarframboð sé nægilega mikið til

húsnæðisverðið Ásmundur segir að þegar sé hafin vinna við að skoða hvernig er hægt að stemma stigu við erfiðleikunum á húsnæðismarkaði fara þurfi yfir það hve miklar framkvæmdir eru áætlaðar hjá sveitarfélögunum og hvort þær dugi til í framhaldinu er svo ætlunin að já ríkisvaldið komi sterkara inn og hvetji sveitarfélög til þess að

ráðast í skipulag á landi þannig

það sé hægt að byggja meira og draga úr þessum mikla húsnæðisskorti sem er færst hefur í aukana að unglingar sprauti sig með vímuefnum forstöðumaður Stuðla segir að neyslan sé orðin viðteknari ræða megi hvort

þörf er á skaðaminnkandi úrræði fyrir þennan hóp en það sé brýnt að gefast ekki upp á honum það er bara verið að normalísera

þetta að einhverju leyti ég hef heyrt svona setningar eins og að fikta við nálina hann segir að það sé vitað um tuttugu unglinga sem sprauti sig

tvöfalt fleiri séu í þessu sporum nú en hafi verið reglan undanfarin flestir séu á aldrinu sextán til átján ára en dæmi

um yngri notendur hann segir neysluna haldast í hendur við neyslu fullorðna

telur unglinga sem nota vímuefni í æð veigra sér við að sækja sér hreinan búnað fræðslu og heilbrigðisþjónustu í bílinn þeir óttist tilkynningaskyldu fagfólks að þau verði send á Stuðla í neyðarvistun og verði að hætta neyslunni

þetta snúist um líf og dauða og samfélagið þurfi að viðurkenna að þessi hópur þurfi á skaðaminnkandi þjónustu að halda ég er ekki með nein skýr svör í því ég hef áhyggjur af þessari normalíseringu og og hvort að þetta myndi þá ýta undir hana því er virðist komast þau alveg í hreinar nálar svo ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því en þetta er spurning um

erum við að segja við ætlum aldrei að gefast upp á þessum börnum við ætlum að gera allt sem í okkar valdi stendur þrátt fyrir þeirra einbeitta það þyrfti risa hugarfarsbreytingu

á annan hátt

hætta það hafi litla þýðingu að skikka það í meðferð funi telur

þegar kemur að ungmennum

engan áhuga á að hætta þegar þau komi inn á Stuðla breytist hugarfarið

tugir íbúa í litlu þorpi á vesturströnd Grænlands hafa verið fluttir á brott eftir að risastór

strandaði rétt fyrir utan þorpið þetta er þorpið

Grænlands þarna búa um hundrað og fimmtíu manns íbúar horfa núna upp á risastóran ísjaka sem rak upp að ströndinni fyrir rúmri viku hann er meira en hundrað metrar á hæð

á fjórða tug íbúa hafa verið fluttir frá heimilum sínum nálægt ströndinni yfirvöld óttast flóðbylgjur ef og þegar

það er grannt fylgst með þessu ferlíki nálægt

í burtu og í dag fékk eini kaupmaðurinn í þorpinu að opna verslun sína á

svo fólk gæti keypt í matinn rýmingin er hins vegar enn í gildi og grænlenskir fréttamiðlar segja að norðanáttin í dag gæti valdið því að reki aftur upp að þorpinu þúsundir flykktust út á götur miðborgar Edinborgar í Skotlandi í dag til að mótmæla heimsókn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta

fyrr í vikunni var henni flogið yfir miðborg Lundúna

líklega látið sér fátt um finnast hann varði deginum í golfi á sínum eigin golfvelli um hundrað og fimmtíu kílómetra í burtu þangað mættu hins vegar einnig mótmælendur þar á meðal einn sem flaug svifvæng sínum með nálægt dvalarstað forsetans á mánudaginn heldur Trump til Helsinki þar sem hann hittir Vladimir Pútín forseta Rússlands ábúendur á Hvítanesi í Ísafjarðardjúpi

óttast að tugmilljóna framkvæmd á vinsælum

sveitarstjóri segir staðarvalið til að vernda selinn selir á skerjum við Hvítanes hafa undanfarin ár fangað athygli fólks á leið um Ísafjarðardjúp

kostar þrjátíu og fimm milljónir hjónin á Hvítanesi eru ánægð með útlit áningarstaðarins

rándýra framkvæmd hún nýtist ekki strax undan

sé allt of langt sem það þarf að labba og þegar það í fimm hundruð metra fjarlægð Pétur segir að staðsetningin sé valin í samráði við sérfræðinga til að hafa ákveðið rými fyrir selina til að vera ekki með inngripin sem gætu jafnvel skaðað þessar lífverur ábúendur kvarta yfir skorti á samráði en sveitarstjóri vísar

enn á eftir að ljúka við framkvæmdina en til stendur að loka fyrra stæði og setja upp vegrið

þá verður enn meiri hætta ég er algjörlega viss um að þegar við stýrum ferðamanninum við útskýrum hvernig liggur í málinu hvers vegna við förum ekki of nálægt þá verði það ekki vandamál flugu yfir miðborg Parísar og þúsundir hermanna gengu fylktu liði niður

Frakklands fylgdist með dagskránni ásamt forsætisráðherra sem er þar í opinberri heimsókn dagskráin gekk að mestu áfallalaust nema tveir lögreglumenn á mótorhjólum rákust saman á torginu fyrir framan heiðursgesti slökkvilið Fjarðabyggðar hefur fengið nýjan og

öflugan slökkvibíl sem er

til að slökkva eld í jarðgöngum með því að koma þar upp myndavélakerfi nýi bíllinn er í Neskaupstað og getur borði ellefu þúsund lítra af vatni helsta nýjungin felst í tölvustýrðu kerfi sem blandar

úr lofti vatni og sérstöku efni með fullkominni blöndun fæst betri froða með er notað í stórum tankbíl hér á landi og síðan er bíllinn með þessari

á stuðara að framan sem að nýtist þá í slökkvistarf í jarðgöngum sérstaklega

sem bílstjórinn getur notað beint þegar hann kemur inn og byrjað að slökkva verið fljótur að byrja að slökkva og með þetta öfluga

þurfti allt að þrjú þúsund lítra af vatni og nokkra tugi lítra af

tekið tuttugu mínútur því eldurinn vildi blossa upp að nýju en með nýja kerfinu húðar froðan allt yfirborð slekkur á nokkrum sekúndum og fyrir vikið duga um sextíu

af vatni og um einn lítri af

það er á allan hátt umhverfisvænna það hefur minni vatnskemmdir í för með sér og minna vatnsflóð út um allt þegar menn

að slökkva og svo geturðu blandað sérstaka sérstaka þurrfroðu ef þú vilt valda nánast engum skemmdum með vatni nýverið gerðu slökkvilið og Vegagerðin tilraun í nýju Norðfjarðargöngum og kveiktu bál til að sjá hvernig reykur hegðar sér í ljós kom að með því að stýra blásurunum í göngunum má stöðva

og jafnvel snúa því við það sem vantar þá kannski helst í göngin til að geta nýtt þessi stjórntæki

að fullu erum myndavélar þannig að við getum séð hinum megin við reykinn hvað er að gerast þannig að við séum meðvitaðir um ástandið í göngunum og getum stýrt þar af leiðandi eftir því hvar fólk er í göngunum salernisaðstaða fyrir ferðamenn batnaði eftir að stjórnvöld fólu Vegagerðinni að koma upp

á áningarstöðum víða um land þetta er mat leiðsögumanns á veturna geti ferðirnar þó snúist upp í sannkallaða fjársjóðsleit að klósettum áningarstaðir Vegagerðarinnar við þjóðveginn skipta hundruðum og í fyrrasumar var komið fyrir þurrsalernum á fimmtán þeirra markmiðið var að leysa brýnustu þörfina á meðan varanleg aðstaða væri að byggjast upp ákveðið var að framlengja samninginn

var hugsað til þess að reyna að finna út svona verkfræðilega hvar ferðamenn væru helst komnir í spreng lengst er frá höfuðborginni að salernum við

annars staðar er styttra á milli við erum með svona hundrað hundrað og fimmtíu kílómetra að jafnaði vegagerðarsalernin þau sem ég hef notað hingað til þau hafa verið í lagi það góða við

fólk þarf ekki að halda niðri í sér andanum allan tímann á meðan það er inni eins og við Dettifoss fólki finnst niðurstaða þarfagreiningar var að æskilegt væri að koma upp kömrum á sjö áningastöðum til viðbótar

einar segir að eftir útboð í vor hafi verið fjárhagslegt svigrúm

á þessum fimmtán stöðum

eða fram í miðjan október en að koma upp salernum á fleiri stöðum

afskaplega slæmt að vera komin með hóp af fólki eitthvert þar sem maður lofaði því salerni og það er bara allt lokað svo brunar maður á næsta stað og þetta endar í einhvers konar einhvers konar fjársjóðsleit þar sem er bara verið að leita

af því að ferðaþjónustan á að vera allt árið það eru

hvert maður getur farið skíðalyftur gagnast ekki bara skíðafólki börn jafnt sem jafnt sem fullorðnir

nýttu sér sumaropnun í Hlíðarfjalli í sumar er í fyrsta sinn sumaropnun í Hlíðarfjalli en verður opin um helgar út ágúst forstöðumaður Hlíðarfjalls segir þennan háttinn vera á

á skíðasvæðum víðs vegar um heiminn og það liggi í augum uppi að nýta lyfturnar stærri hluta ársins enda sé eftirspurn eftir því þetta er bara framar öllum öllum vonum það voru hérna talsverður hópur um síðustu helgi og og lofar góðu núna enda er náttúrulega sól búin að vera og fólk er að sækjast í það Guðmundur telur að um sjötíu prósent þeirra sem nota lyftuna séu á hjóli hjólið er þá hengt á lyftuna vinsældir fjallahjólreiða hafa aukist mikið undanfarið og virðast þær jafn vinsælar hjá ungum sem öldnum við ákváðum bara að koma og hjóla í brautinni okkur finnst mjög gaman að hjóla og hvernig finnst þér brautin mjög skemmtileg bara góð ég er nú bara að hjóla hérna niður með bróður mínum og fjölskyldunni og hvað ertu búinn að fara margar ferðir bara eina sko já örugglega tvær eða þrjár í viðbót sko margir ganga eða hjóla upp á topp fjallsins en hægt er að fara niður á nokkrum stöðum á hjóli

hentar byrjendum jafnt sem lengra komnum hún hentar öllum það geta allir hjólað hana

maður getur rúllað hana hægt og hún er krefjandi ef maður tekur hana á góðum hraða Magnús telur að tilkoma

og auknar vinsældir fjallahjólreiða geti gert Hlíðarfjall

að vinsælum áfangastað sumar jafnt sem vetur

þá bara orðið eins og er með

lúpínan er ein umdeildasta planta landsins en saga hennar hér er ekki löng árið nítján hundruð fjörutíu og sex breiddi

lúpína úr sér á leiði franskra sjómanna í Hólavallagarði

sem var að vinna í garðinum hafði lesið að lúpína hentaði vel til uppgræðslu og segist hafa verið meðal þeirra fyrstu sem gróðursettu hana í þeim tilgangi að græða land lúpínan þekur vegarslóðann sem liggur að í Keldnaholti og gerir hann erfiðan yfirferðar hérna átti fjölskylda Jóhanns Pálssonar sumarhús sem hann safnaði í kirkjugarðinum fyrir segir hann að hafi verið nakinn með einstaka

ég las grein eftir Hákon Bjarnason eftir fyrstu

og þá talar hann um að þar vaxi lúpína sem ef til vill mætti nota til uppgræðslu á Íslandi ég sá að það

þarna sem var farin að dreifa svolítið úr sér og vissi náttúrulega ekki að þetta væri sama tegund og Hákon hafði séð í Alaska en ég tók fræ af henni og sáði og og setti niður fyrstu plönturnar hérna innan girðingar þá æddu þær náttúrulega yfir eins og skot hann segir að á þessum tíma hafi lúpína verið gróðursett til skrauts í stöku garði og á stöku leiði hún breiddi lítið úr sér nema þar sem ruslahaugarnir voru á leiði frönsku sjómannanna af Pourquoi pas það var ekki hirt um það á þeim árum og þau urðu fyrsta á Íslandi Jóhann varð seinna garðyrkjustjóri í Reykjavík

hana hafa hörfað frá þeim svæðum þar sem hann sáði henni fyrst þar láti trjáplöntur

og villtar íslenskar

fara vel um sig hún hafi líka hopað víða í Heiðmörk það sé í eðli hennar að hörfa eftir nokkurra áratuga yfirráð ekkert svæði verði þakið lúpínu til eilífðarnóns hún verður ekki til frambúðar næstu kynslóðir sjá allt annað gróðurfar en ég hef upplifað á mínum árum ég tek hana sem þátt í þessu og mér finnst gaman að fylgjast með því hvað hún hefur gert en ber hann ábyrgð á

sem nú þekja stór svæði í borgarlandinu það segist hann ekki gera hún hafi náð sér á strik eftir að hætt var að beita sauðfé í útjaðri borgarinnar fyrir þann tíma hafi hún lítið getað breitt úr sér fuglafræðingur segir að óvenju mörg verpi í Reykjavík í ár hróðugir

hafa tekið sér bólfestu í gamla Vesturbænum nágrönnum þeirra til mismikillar kátínu ungarnir halda til við Sólvallagötu í miðbænum þeir eru ansi

ekki bregða þegar fréttastofu bar að garði fuglafræðingur telur að þetta séu

en óvenjulegt sé að þeir séu jafn gæfir og raun ber vitni hann segir að ungar eigi eftir að læra á heiminn og óttist því ekki mannfólkið með sama hætti og

eru mjög óhræddir við menn fyrstu vikurnar en síðan lærist þeim að forðast þá eins og vera ber það er mjög óvenjulegt

klappa þeim en væntanlega eru þessir hrafnsungar sem eru að alast upp í borginni miklu

í mörkinni kristinn ráðleggur þeim sem búa í nágrenni við

fuglarnir hverfi

á braut fái þeir að vera í friði hann segir að hrafnarnir verpi í ríkara mæli innanbæjar og menn ættu alls ekki að hæna þá að sér með matargjöfum það verpa óvenjumörg

og nágrenni þessi misserin og hafa líklega aldrei verið þá að veðri skil ganga norðvestur yfir landið í nótt og á morgun og verður austlæg átt ríkjandi rignir í flestum landshlutum og úrkoman varir lengst á Suðausturlandi og Vestfjörðum hlýjast verður norðaustanlands þar sem hámarkshiti verður nærri átján stigum Theodór Freyr veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga hér rétt á eftir hópur unglinga sem sprautar vímuefnum í æð hefur tvöfaldast að undanförnu forstöðumaður Stuðla veltir því fyrir sér hvort skaðaminnkun geti leitt til þess að neyslan verði viðteknari besta leiðin sé að skikka ungmennin í meðferð risastór borgarísjaki ógnar nú á vesturströnd Grænlands óttast er að hann brotni upp og valdi flóðbylgju tugir íbúa hafa verið fluttir í burtu

í fullum gangi þótt enginn sé snjórinn hún hefur öðlast nýtt hlutverk í sumar og hjólreiðakappar hafa tekið við af skíðafólki íbúar á Sólvallagötu eru með nýju nágranna sína sem sýna þó mannfólkinu nokkurn áhuga fuglafræðingur segir að hrafnar verpi í ríkara mæli innanbæjar þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri næstu fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn punktur is er að sjálfsögðu uppfærður allan sólarhringinn segjum þetta gott að sinni veriði sæl